العطلات الوطنية الرسمية في بلدي البحرين اهي يوم ستة عشر وسبعة عشر من ديسمبر لانه اليوم الوطني غير يعني يوم العمال و <hesitation> أعياد المسلمين نفس عيد الفطر وعيد الأضحى